yauwa dabbanmu dabb- dabbu dabbu dabban mu dai ai kauso adamtensu nzuni milase dukcensu a zawayi kuma gaskiya gamte mu dabbobi sosai zawayi awaku kam har temkaku har ɓerkaku gaskiya milase zawayi zawayi damtemu dabbobi shai saboki a zawayi zawayi kuma daishemu nzuni bu har kauso ma anan su zawayi tamka ki ɓarke wallayi milase zawayi a gamtemu nzuni ki burabu don saboda ki har kauso ma anan su zawayi har so bonanno hanandi gam yo zawayi sabo ka'a zawayin kuma ni an allura ma a kolshe bu sabo ka'a damuwar mu kenan gag wallayi milase gamte mu auku kam gaskiya kam gamtemu dabbobi sosai auku temkaku ɓerkaku wallayi zawayi damtinsu sosai zawayi har kauso ankine zawayi gamtemu auku fa sosai milase zawayi zawayi ni an allura ma kolshe bu zawayi gaskiya gamte mu auku sosai milase zawayi gamte mu auku ki temkake ɓarke zawayi gamtemu har kauso ma zawayin kuma andi kine kausoma za wayi sabo ka'a milase gamte mu ɓarkaku ki temka fa zawayi kilama zawayi tututu zawayi yo fashi bu kuma gamte muzuni harkauso ma andi moɗi- moɗi kauso mu anko ko ɓarke ko temshi a marshe za- zawayi zawayi kuma mu an allura ma a kolshe bu a kamtamu

Mana wanse kola ta a ƴanku ki auku horɗo mono ɓaɗ mono zawayi gamtensu ti a ke bale zawayi dabbobi bi'i ma'e ɓarke temshi to wallayi milase zawayi gamten su nzuni ki zuriyan bu gaskiya saboki zawayi wi ko kuma unsu bulala zoibu fa dan gamten su nzuni sosai kuma dabba a soma zawayi a soma zawayi kuma a rayabu to ko a kere ko a mote ka'a to milase fa zawayi gaskiya omu boneki ki auku ki ɓarke ki temka gaskiya ƴa onsu bone sosai gaskiya har kauso ma an kine zawayi kauso nzuni ansu allura- allura ki zawayi ma ƴa a ershebu wallayi gamtemu ɓarkaku ki temkaku sosai fa zawayi bei gaskiya saide Deyi moktu sauƙi amman kam gaskiya gamtemu dabbobi amman dai kauso mi la ƴa lai a ka yo moɗi- moɗi ba amma a eshe ka'a gaskiya gamte mu auku ki jijjire bu temka, ɓarke to zawayi gaskiya dai nzuni bu gamte mu nzuni sosai sabo ka'a kauso ne la dama- dama ki yo sonyi bu amma lokaci huzo ki ka a ƴa huzo yomo bu fa gaskiya gamtemu nzuni dudura bu ki ɓarke tem kam- kam ngamtemu nzuni durabu sosai gaskiya wallayi gamte mu dabbobi sosai sai dai dai- dai a mokte mu sauƙi. amman kam Gamte nzuni fa sosai zawayi dai nzuni zoibu zawayi a dai zawayi lututu zawayi dai nzuni bu a gamte mu nzuni gamta mu tamka fa ki ɓarke ku sosai sabo ka'a dai Deyi a muktu sauƙi dan zawayi wai kam gaskiya imu bulala zoi fa dan gamta nzuni sosai mu sanko zawayi zawayi ni an allura sosai fa erabu to ki ka ka'a har ƴam ra dabbon ko a kase sabo ka'a zawayi milase omu wahala fa ki dabbobi temka ɓarke gaskiya zawayi isu dudura bu gaskiya zawayi isu zinabu gaskiya zawayi daiko nzuni bu fa gamte nzuni fa ki bola bono moɗi auku bei baɗ auku mono.